Misy k, amy gitara e, misy karakarazana <hesitation> corde zay hoe, de regny zegny sady pindegny zegny regny no <hesitation> karakôry mo zegny, no ahetsiketsika, <hesitation> igny zegny no dolavinjare i corde igny, sady igny aminjay avake mamoàka le lamozika avakeo, le lamozika tianjare avoàka.